Neh niquita yulcatzitzi noihqui yehua moniquih, porque por ino mismo moxinochouah, niyihqui quisent, quisentirouah yehuan, niyihqui quimachiliah motemouah, por ino mismo moxinochouah, por ino mismo amo polibi yulcatzitzi, quemeh por decir chichimeh poitohteh, cantiliexteh, behxolumeh, piyumeh, mestutoh tle cualtzitzi entre yehua noihqui monotzah, moniquih ua ihqui iuhqqui yehua moxinochtibeh nochi yulcameh para non acobili polibih, porqui tlamo moxinochuaih ua noso amo moniquinih amo ini ino yulcatzitzi nochi mo, mo, moxinochtibeh porqui quiemah monequih, quiemah icsentirouah ino, ino, ino motemouah porqui por ino mismo, quiemah quisent, quiemah monehniquih entre yehua monequih de acuerdo catli inivel de acuerdo quemeh tli, tla yeh chechetu chechetu ca chechetu, tla yaha mestu ca mestu, tla yeh piyutoh ca piyutoh, noso behxulotl ca behxulotl entonces quiemah quisentiroua quitemoua, quiemah monequih noyehqui quiemah